<hesitation> Ulik'il si b'äk' yet yan uyantal taab' yaab' taab' a' b'äk' pa kuxantal <noise> ya <noise> chantal te- te- te'lo' yan pues un pe un pe- perol yan b'äk'el y este taab' uxantal junpee tiempo k'in yaab' y miyaj yan ulaak' b'aje'laj o ak'atij <noise> xantal b'äk' yan amentik yete ete hielo ete refri conjelador yan que ma' yantal b'aje'laj tan uxul k'in b'aje'laj.